Andɨra reta oime guinoi mbaepuere ikavi gueva, jaereta, yepe pïtumbimbi, erei jaereta oveve, oeka vaera jembiura, oime guinoi ïtïre mopetï antena rami, oendu vaera mbae jare inambi rupi mbae oenduvi